أفضل التخييم في وسط الطبيعة الخلابة على ان أقضي ليلة واحدة بفندق فخم، لان التخييم تتعلم منه الكثير من الأشياء و تكتشف الكثير من الأشياء في الطبيعة و يمكن أن تعيش أمور أو لحظات لا يمكن ان تراها في خمس نجوم أو فندق فخم، فمثلا في الليل يمكن ان ترى السماء و النجوم و ترى الشهاب و ترى كل شيء و تسمع أصوات ربما الحيوانات في الليل و تتمتع و حتى الضوء ليس نفس الشيء عندما ربما تشعل النار ليس نفس الشيءعندما ترى ضوء اصطناعي و بالتالي يبقى التخيم من أفضل التجارب التي يمكن للانسان أن يعيشها و يجربها.